Vietnam ia negara yang nanu buay bo sejarh yang unik neme tradisi makahuluk no modern, no nau aspek budaya, aspek tradisi aspek etika, aspek nana'ak aspek seni, aspek kerajinan, no aspek budaya.